No puɗirta luumo pamaro kanjum woni a taskayi kapital maa, ceede maa, ndemboo daara ngoye luumo haandi puɗɗa, <noise> ndaara babal to puɗɗata luumo ngon, ngaɗa ko ɗum wiyata market sovéy, ndaara ɓee soodata e ko nanndi e noo, sey puɗɗa.